Mappekko laba-laba e nakkegunangngi serenna ero laba-laba e nakkigunangngi serenna untuk jebbak i anre-anrena pada olokkolok mabiccu e iye pada rekenna laleq e okkoniro matuq monro taqgala ero laleq e serenna nappa naanreni matuq ero laba-laba e